Fikarakarana raha hohanina mombanà raha dimy karazagny foagna dia ahavitana ananzy ho sara, dia sara aloha ka hoe mety raha azo afangaro atambatra, fa sy hoe raha sy tokony azo afangaro a no atambatranao raika, fa fantafantarinao sara izany karazagny hoe ity iray ity a dia afaka mitambatra amin'ny iray ity mitambatra amin'ny iray ity a dia ahavitako hanina sara avy akeo zany.